Se infia a ciave inta ciaveuia e se gia into senso do releuio e se sente scattâ unna mòlla drento cha fa mollâ o meccaniximo e dapeu o lucchetto o dovieiva arvïse, penso ch'o se arve